Wuti, ziri, kidi, fod, val, maha, masir, hurfod, kwuciya, dirbitin, bahinwuti, bahizir, bahinkidi, bahin fodok bahinvatli, bahin mahu, bahin mazir, bahinhurhudi, bahin kuaya dibisir, dibisir bahin wuti, dibisirbahinsir, dibisirbahin kidi, diibisirbahin fodi, dibisirbahin vatli, dibisirbahir maha, dibisirbahin masir, dibisirbahin hurhudi, dibisirbahin kuciya, dibihudi, dibihudibahinwuti, dibihudi buhinsir, dibihudibahinkidi dibihudibuhin hudi, dibihubahin vatli, dibihudibahinmaha dibihudibahin masir, dibihudibahinhurhudi, dibihudibahinkuciya dibivatli. Bahin wuti, bahinsir bahin, kidi bahin hudi, bahin vatli, bahin maha, bahin masir, bahinhurdi, bahin kuciya dibimaha bahin wuti, hahin sir, bahin kidi, bahin hudi, bahin vatli, bahin maha mahin masir bahin, hurhudi bahinkiciya, dibihurhudi, bahi wuti bahinsir, bahin kiti, bahin hudi, bahin vatli, bahin maha, bahin masir, bahin hurhudi bahin kuciya dibihuciya, bahin wuti, bahinsir, bahin kidi, bahin hudi, bahin vatli bahinmaha, bahin masir bahin hurhudi, buhinkuciya, dibidirbiti.